Eehh wandu wasi wandu wasinwale watacho wawe imara kwa siasa na imanya kwasabau ukakia siasa mbere saidia kutwa nduefili lakini ukakia ndwe imani saidi ukamanya uundaki lazima uitimiza ahadi savo ukundi alafu vandu wasima tukundu ndutuve vandu wasima valongo leshira ndu vandu kutiktivo kwasbabu vana vawatae shamba ukai ndo hoto meshamba mtu mzima hovyo teyari waharibu moshe uwatava kilolika na sefye mmavo utachuru ndure fasi uuishi kwamba undoki ngajibu kidi sahahi kwa mwana mtaa na mtu msima shandu kesha shandu cheva wamkwa mwana mtana mndo msima wetamia she kaendka kaak ukefikiria moni mpaka unekika basi asale tunaaanza siasa ukijenge teyari umemeki kolia teyari fo monikwavo teyari kwamba hangaika kuti sheva ndoksha gafkia yuwei seva nduwa sima ndotu lueni sova mama jumla wa mama vosepio tukundi tufanye mndokile tuve na imani tukamva na imani tukajenga ndula kikameva kikava ksha Nasu tukatamia tukaanda kinova kambaye tukamba basi ukaiika tufanye kiwe turundusha siasa tuieleze ak turunde tu tuyevereze tu vamanye kwamba naso tule fkiria choke tuwave sembaru rundoke tunaifikiria nchaloli au nchachashe nisham ve mwenzako tekuya ye hato ndo siasa wakiya lakini kwa imani naona ambaka ukikole kini vasasa funtungu ngwavo wala mvaseria mndu nifwe moni ukire sa mtu we kwanza ukaku kamba mtwova kala ulale jenua we mfikiria nduf fumale na furaha ukama mama mndosina shave shatwae undunda ndwe kicheshia nyukwia ahe mama twendo ndohoto twekata twindokute kulanduwa ki enda ukajaribu ukafanikiwa ukakoja waenda undusha uvandu wetamia ukanahawa mama vengi itule fikiria ndoke au twilombekewe uvombeke. Kaindika ulonoam matuishi umbeka utunywa tavo weishi veshela le naruwa mbucho kifo ivomvo sheeanza ata siasa kwetevo aya tuwa nduwi shamba tuwa tula tunyeisho tukela kankala liwefunga ksike, ksike ye kwata handate zikshike wa- walewonka kanu matuve kshike wo weishehe ksike chohombeke veshki kisicho mbifo kaindika uwabidie swola mamatamie shitu mndwera tesha wola teshi tuka mwaha mshwotu ika ndotu tugorsosha mve funga swakwa tukalo sokwoideve tukorombeke maboreko ikum Tukaenda tukavia ailira mshengwa tukadua moro nuo tukadua na vambo tukashkwedwa mavambo tukaanika akoma akashkoma leu tukamdeua ndooso kosia tukashm tukando tuka sengeta iyongo, iyongo tukaeka kula sokoni tuka alualwa swindika madirula mushadakaivo sotwe tuirwi runda kwi nchakaa kabisa tukaeka fuma yongo okote mara twekavazo kweitaliwe tukandeu tukati ndeva simauma tukaanza ksekecha moto tukakifunga tukifunga tukambesa melula handu ksikechesha kaamba ye kamba yeu nani mve shivo yetachue dani ngima ni manya, njotamia tu tukandem ndo tukafunga mreva tuke fundu ndungusha kika kaudusha tukale sera sokozo tukanera soko zire twekotie ilolime tukaenda tukakoti vo lingete tukaenda paka kavala mfilingo ikamema wala mfiriingo tukafunga kishinjio doka shinjo doka lo twefunga mara kaili tukambesara aati karo kwafunga ksinde ndetevo kiara halafu adoka utambua nai mkasi uka kikando kikar kakichupia shamndwa ndo haneka kamndo heha achepua chepua kando. kaindi kalo ukashika mlora to kakwia ukaenda umbeke utowi kata tukambesa ntema tawa yetawala ulua turuku mbone tande mawa tamera nduka na nduwa angandaro tulikoro ngendalinda nge nadali <hesitation> yiu ailia watato mndete kitu kamekia hombeke kameka utefumale kwete manduwavo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 Kakuninge komba kombo kanua ukanangwa na fika kana mwana fato fokalala mbongwa kashkia ukia waiyula chao mpaka mawo doma maushawiki wiki sato soro dakka ihote tweite mndu shashoshovo tule mele vote mana kutula jumene amenio lasofo kwa kola kwa sakwa vana valia va samane vawe vaeruswao maana aksero kawonika tata hanam ana mayesha maseham mnendele nguyakwa nyanze mbili amila sliasa samana. Kaanze iyamab mwana suwa waksero ye tuwa tuchinji horo mjae tule skuku ya mwana suakwa nave mekuva kunde fo umthaingi ufumfelo shava mekoliva nyama ngana sotuja ye mangia tehie finchene neso tutakaie we ahh zima unatuyamba kwa lini mrimwa liasho ngatenga mswetule lalialitike tuka- tukamuakaka oka kamba soto visha matafo mfele soko matutuo kora tike mana ksevo woni ahh nikaroka amabasazawa kaenda kama ka ibia anza idwei yo kadweio vakaeka sherehe mamae sakwe yo kandrivo mhh mbere ya mwanae isakawa kaskwe iyola mwna lafuma ngenola atala lalava dukani ata cho kiva nganuka mneria mwana vakada ndokia mama wo <noise> mwana ameikeyo wava kuwenkusho navokasa wakulamloli kaendeka mfewe ushandulisa kwa kwayata tomva mnderi akwiya nafu wenda na mambo na yaengi uko uu kaenda kunra mamba we jevelia kamburuka kanevelia wale ri melnga undokenda kula fongo ukafua Mtunwa nambwe shinda yani kamwenola lkisha ye ili aanze tambuka vakanva tulia tuli chinja kabwele tuinginge vamekuva maana swamotwala leondusha vimami shawara na fulani wakashesha wakava mana sulasula mavere mfilwa lamanganya mta lamanganya namshoye shitwa vishi amatavo sotwa taya tontolwa mamfele weye tata tataja mwana ula kansese kakanse kaondosha kangana kenda shule mwanate keenda shule arna tata kambe ushu she mwana metumia nerwawa romja satu mndoso ndoshabana kaam via mnikchio mbere kesa busoko kaeka kula ngukole meeta wana vingike kaesabu kaesabu kashika maloba kamba kaka kaumbere mwana tukakora tukahaveri tukahana wandu vajerani ukaumbereka mwana wakacha wakafingia nungu hia ehh wakavasha shie koku <noise> kevu ukaveta unei veta mwana ho anendo, ane- ane- ane- ane- aneka na mrungi amwowose kweshili mako fwe mama moni kiandika mnduwa kosie kamatata <noise> nduwa kose chamatata <noise> koto manye tata ndokime maana aishi tata na mama yalaite mfano wakwe kwasababu ndusundo barakaso senyangte savatata alava iyo vale ushifo mndeni shandoto dakka souko karia nyimningi yeiya mwisho kabisa kwete kahne ehh niendele